Úihí áwéin <hesitation> komúniké dan tisróng sángí án ái áin áng lóutá. <hesitation> Í átláng puin án taksaté siahé án bodilanguish téni á, tsón án bóu dá téni á, tsón tímilótsú í án zúntéhi áni dá ái án bodilanguish tsántí átón. Í <hesitation> án méi án veitante, án míneirán mú tsón án ué katean, í tsón án bóu bókaé bóuté, tsón án rúmté, án lóuzóng otéhi án rúm kúma tsón, ngué í tianga hén hí, án tín rúm lé, tín rúm lóutéhi xétá, tsón é friendly bó kantei áwúm tétá, tsón é friendly lóutého hí, ngué í <hesitation> átláwúm zóu ái intimidating sánghá bóutépo án nétá, tsón í <hesitation> án zúntéhi, án territory mák nán, án zúng bó kái indénatíl bá ná zúntéhi án tsíng tá, tsón tsúngtsú áin communicate dadák búitsú áni méin kaxé áyá, tsú báthúm áng tsú.